الأماكن اللي زورتها مؤخرا لما كنت في القاهرة زرت أماكن كنت حابة نزورها، وكانت أماكن جميلة جدا يعناي. رحت الجماليي ومشيت في شارع المعز وشارع خان الخليلي، وكل الأماكن الحلوة. وطبعا رحت العتبة والموسكي واشتريت حاجات من هناك، وبالنسبة لي الأماكن دي مذهلة جدا ومبهرة جدا. انا كنت انحب انروحها خالص، <hesitation> لأنه كان فيها كل حاجة كان نفسي نشتريها هناك واسعارها حلوة. وبرضه كنت انروح السيد الحسين والسيدة زينب واتصورنا هناك انا والعيال. الأماكن ساحرة بشكل ال يوصف يعناي.